Livi ta ye chitií nuu ndute a xi, wa lo ye ye chaka naá, ye tortuga, ye tortuga nka lo ño'o nuu ndute naá, ye <noise> chong lutu, ye nchila'wa, ye livi ye ijnayūūte, lo ño'o nuu ndute naá.